Bizning madaniyatda eng mashhur taomlardan oʻzbek oshi, mantisi va sumalagi menga eng yoqadigan taomlardan hisoblanadi, chunki osh va mantining energiyasi juda ham kuchli hisoblanadi va mazasi ham eng yaxshi taomlardan biri bo'lib hisoblanadi.